Ɛɛ ɔlʋlʋ makʋtʋ doll ayi ɔlʋlʋ onyi dʋmɛ kʋ mazɔ amɛ mʋ ana nala amayɛ wafɔ nazɔ wʋ awʋadi ikpɔsɔle nʋ ya gbʋgbɔ tsima yanɛtʋ dʋmɛ amayɛ nʋdʋnʋ mɛ awayɛ ɛsɛ ana mawayɛ mala awayɛ yɛ naniσla aba nʋ anyasadi bʋakʋ yɔbla yanɛtu dʋ bʋa mʋ abe dzofue nʋ ana nʋ ala atami odʋnʋe la mɛ yɛbi alakama nʋ yanisi nʋ yanʋ ʋvo ni tatɛfʋa mɛgɛ bi yatryɔ ɛlomɔ nʋ yanisi nʋ yanɛtʋ dʋ tatɛlʋmɔ kɔmaka kamabla yanovr dʋ kɛmabla yanisi dʋ kʋ ɛtʋ lolwa kɛmaza kɛ nʋ ʋdʋnʋ edzofue nʋ mʋ kpɔsɔli kaxa kebʋli manɛ bʋakʋ yatsi zinyesɛ tabi matsi lɛ ɛlo kʋmʋ yanʋ nyezɛ nʋ kebʋli ayi nyeza ɔlɛ edigbo la mɛ yatʋ kpla ɛsɛdi nɛfɛ amati wayɛ ɛsɛ yawama yanʋsʋɛ tabi mawa yɛ atamisu mɔyado nɛdiɛ buakʋ ɔdʋyɛ tsa kʋ kɛmɔbla yanɛtʋ dʋ mɔkalɛ amɛ la mɛ yanʋ ɔlulʋ onye tsayɛ la ɔmakʋtʋ be doli ɔmakʋtʋ bayili nʋ namatsi lɛ mɛ alɛ mɛ kɛlɛ tsa dʋ ɛsɛni kaba kɛ ninyezale ɛkamʋ ɛsɛ ɛkawa ɛsɛ ɛkakplɛ ɛsɛ nalʋfʋ mɛ yanɛsɛ wani makʋtʋ nalɛ ɛlʋ ɛlʋ tʋnʋ ɛfʋɛ kɛ kaza inye sɛ.